Eka !misy moa ñy fañazavà <shushes> mikasiky ñy fomba fiasany ñy famoaha ñy printy trois D aminy ñy fampiasan-teña raha maromaro: <shushes> Manahaky anizay ñy famoahany printy ñy fomba fañamboara raha arakiny ñy eritseretin-teña; <shushes> manahaky anizay avao koa ñy fañarahany maso ñy raha kasain-teña hamboary.